<hesitation> íyì èshêshì, mǐ zà ŋa kwuwó ŋgwù mu ɛkɛkà yí izú mu ɛ̀lɔ́yì nzú, kinzú ki tà izú mu ɔgbà. Kyiya íŋgyì kènzé íyì kǐ tà izú mu ɔgbà le, a kwu <hesitation> kwuwó ŋgwù ùwɛllɔ̀ nâ enzu úmbéyi ú bà ò bóo fyé mu ɔ̀gbà ŋa. Kwuwó ŋgwù izú ŋɔ má wu à ŋà wù ɛ̀lɔ́yì nzú ɔɔ̀ te mu útú, izú è yi éyi endo. I yi éyi íyìfo íyì kínzù kíi má yi mô. Ùrúwɔ́yɛ̀ nâ kenzu enzúmbéyi óo fyé mu ɔ̀gbà ŋa mô, kwuwó ŋgwù. a kwu yì ŋɔ yi izú mu ɔgbà, gbá è yi mu igbo ŋɔ kwɔgbà, onzu úwéyi è yi mu ìnyɔ̀mà izú é ye wu mísómò. Onzu úwù á zɛ́mà, è yi mu ìnyɔ̀mà izú á má wu, ě lò wu ò mu isómò, ùwɛ̀llɔ̀ úwù a zɛ à nyò íyì fyé mu ɔgbà ŋa, izú à má wu, ě lò wu mu ísómò. Úŋgwù òpo ŋgwú kínzú kǐ tà izú mu ɔgbà le, kwuwó ŋgwù ǎ mbwà nzú mà. Ḿ gbá a kwu kenzu nzú <hesitation> kí tà izú mu ɔgbà. Ki rê mùtu, úmbà gbà ki gbámà le, izú á mbwà nzú mà. ŋɔ̀ kà mùtu ô, mâfo nɔ̀ yi <hesitation> mu ɛ̀dúmà iwomò, izù è fyé mu kwɔ̀kátá à báa wa la izɔ̂fyì ǎ ka ŋa. Kwuwó ŋgwù izú gbà ŋɔ̀ ŋɔ ŋɔ ŋɔ̀ shi wu àmàsa mamari mu ɔgba, ŋɔ yí wu iràmà, izú kwó é fyé mu kwɔ̀kátá à kà mgbɛ́ izɔ̂fyì a a a à nyà wú à bâ tà mìdù ŋɔ ée kwú wu mò mô. A kwu íyì mâfo kínzú ki mbwà ɛ̀dúmà íyì utu mò, nâ kɔ kì kù wo ɛ̀dúmà mu kwúyòtò gbá ki yìmò, i shéyè múŋgwù ɔnɔ̂ndà, kǐ fùlamà mu kwɔ̀kátá mbil izú. Kwuwo úŋgwù mbéé, izu ùwù gbá kí fùlamà mbula wú? Ùto nâ kɔ òsù, nâ ɔ́bwú wù ekwúlu nâ kɔ èzáká, nâ kɔ ukpétu nâ ɔ̀vyì, nâ òkwórìkwódòkwó, ízɔ̂fyì mbɔlɛ kìkɔ̀ kìkɔ̀ nâ ɔ̀shìna, <hesitation> nâ kɔ a kwu íyì gba ŋɔ kwù kpólesù mbula wú, izú a mgbɛ́ mà A kwu kyiya íŋgyì ŋɔ gbà la kyiya íŋgyì íŋgyì írímò mu ùtu mɔmɔ̀. Ŋɔ́ bó ɔsɔ̀, ù tó ŋɔ kwú ô fúlélé bí ŋa. Mó izú, a kwu kyiya íŋgyì ri to ɔshì, kwuma ri mgbɛ́ kwuvyé, ri shií nzú, kwuwó ŋgwù kála kínzú la ki kwú. I shi kwúyè úŋgunáŋgwùnà, <hesitation> kí yi izú mu ɔ̀gbà, káa la é kókó la è gbo nzú kwɔgbà, gbà kǐ yi wu, kǐ zɛɛ̀ mbala wú kì rê mu utu àwù kwuwó ŋgwù káa la e mgbɛ́ kwuvyé la è shi nzú la ki kwú. Àmâ izù uwu gbá è ré gba <hesitation> è bée mgbɛ́ kyiya le. Á kpá kkenzu mu kwuwɛyi, á kpá la ɛ́ŋwúu wu àmá á mgbɛ́ kwuvyé á mgbɛ́ e she la ɔ́kwù wu. Kyiya íŋgyì kínzú kí wo gbá ri yi tee, uwu à mbwà kwuvyé ímgbɛ́mà è shi ŋɔ, ŋɔ́ kwú ǒ, kyiya íŋgyì `ŋɔ ŋɔ̌ shi izú, gbá a kwu kwúkwú le. Kwúkwú gbá kínzú kì kókó kíi tà wu le. Kwuwó úŋgyù kwúkwú kwɔ̀ŋgwù gbá a kwu kyiya íŋgyì ŋɔ́ tà wu gbà è kwú le, mó kínzú ki shi wu kwuvyé <hesitation> kwù mùmùnù mô. <hesitation> kyiya íŋgyì gbà kínzú ki yí izú gbà kí tà wu mu ɔgbà le í yì gbá mi yítu yí le, ê gboo nzú kwɔ́gbà kwuwó ŋgwù àrúwɔ̀yɛ̀ mbala enzu úmbéyi, mbala izɔ̂fyì, úwù káa la e kókó la mgbɛ́ la è shi nzú káa kínzú la ki kwú. Kyiya íŋgyì mi yítù te, kí fyè izú mu ɔgbà égó le gbá ri ŋà wù. Mgbɛ́ɛgyɛ